<hesitation> Misy karazany aloha ataontsika hoe môzety na hoe mahabibo regny, hitanao agnatin'iregny vakia zany de iny misy tavitaviny zay. De hitanao koa ohatsy hoe mihina ampalibe tsika de agnatin'ny ampalibe ao koa misy anazy koa afaka atao voanjo de atono io, de matetika ampiasà azy regny zany ataontsika hoe menaky, misy menaky mahabibo de misy ataontsika hoe <hesitation> menaky fiketreha anazy koa, afaka atao fanafody zany regny e, mahafaky arety.